Kan khayyaroni alga fi ayyi hashara minal hasharat da, bakhtar balga namla, namla hima tiʼazi ayyi nadum wa bikan sakayyir bi shila ma ille kan mashat ashqalal le ha le nas wa ta kul shuqul kula shuqul shiya bas ma ille kan fattashan leha akil kateer walla kan tildarra le tishilleha akil hana nas digo takula.